ନିରିକ୍ଯନୋଂ ହେଵଚ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିଯା ଜହାଂ ତୋରା ସରକାର କେଂବା ନିର୍ଦିଷ୍ଟୋଂ। ଏଜଂସେ ମନେ ଲୋକୋମାନନ କୋ କରଜଯ କୋଡାପୋ ସଂକ୍ପ୍ରୋଶନୋଂ ଏବଂଗ। ଗତିଵିଦୀ ଉପରେ ଦ୍ରୁଷ୍ଟୀ ରଖି ଥାନତୀ। ଯହୀ ପ୍ରକ୍ରିଯା ଜତ୍ଯ ସ୍ଵିରୋଖ୍ଯା। ଅପରାଦଖ ଏବଂଗ <hesitation> ହାତ୍ତଂଗବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଉଦ୍ଯୋଂପାଈ। ଉପଯୋଗ କରାଜେ ନିରିକ୍ଯନୋଂ। ପର୍ମିଶନ ନହୀଂ କରିଲେ ତହା ଏଥିକଲ। ବୋଲୀ ମନ ହୁଏ କିଂଟୁ ବିନା ପର୍ମିଶନ ନେ ନିରିକ୍ଯନୋଂ କରିଵା ତା ଅନୁଚିତ।